Aka binia kwa lei xnaꞌ nada kwanton ka roll- llin la rob llingo kan lei ti tapa kan lei kale la dian lletaꞌ o kan leda onla kano tipa kanan kale er xnaꞌ andale lei na note nien ikwan lac̱hi la ni no we run estelar xənto bit rano man no rula kamis kwal dulo ria ai duchi rootlan ni xinlato watlan lei kaa nakan no kwan lac̱hi no xnaꞌ wenronx chiwar onxela gon on ranox id datex diikaꞌ xinladika kan da mada abama kwan xixla tukani lei xnaꞌ diikaꞌ tet neka xno da katiixo kato lo baneno daka rintin do loi katintini e la gontika na a wel ron odale nanino xua wento xta ni xinanix xnaꞌ diikaꞌ a chua la xwanto aganle tua rraka no mieti